ممكن تحاول في التطبيقات اللي على التليفون اللي بتحاول تعلمك خطوة بخطوة ودا بيبقى في وقت الفراغ برضو وهيحاول يتابع معاك كل يوم أول بأول حتى لو التقدم بتاعك في اللغة <hesitation> مش قد كدا ومش سريع بس على الأقل بتعمل كل يوم حاجة فبتتقدم كل يوم خطوة ودا المهم